Re' lo la qa'sa je'tii hopj onteera qak'amam cha je' je' jenaj qach'imiil va si qach'imiil este re' lo ke je' riqa'r je'tii dios reh nab'anam hat pan pan ak'achariik desde ke hoj kawii' pan kipaam qatuut este keh nkik'ar qa'sa ka janaj propósito qab'aram chii laa la ak'al loo' verdad entonces qadestino re' je' jenaj casualidad o jenaj jenaj este jenaj tope ke ke napana are' va ke ke la sa destino are' este casi siempre re' algo kiroo ahpa' hat nak'aram pa bien awiib' ahpa' hat este na nak'aram suq ak'ux y nakamana kurik nab'anam qa'sa are' verdad je' wulmood ri'nam jenaj wunaq ahpa' hat este ru'uum hat nak'ulub'ja ruu' este ja'ar wulmodo jenaj kamanik o junaj witb'al ahpa' hat napana